سأقدم طبقًا مميزًا يجمع بين النكهات التقليدية واللمسات العصرية: "مشاوي البحر المتبّلة بالأعشاب العمانية مع صلصة الليمون والزعفران". سأقدم معه أرز بالبهارات المحلية وسلطة خفيفة بالتمر والرمان. أعتقد أنه سيفوز لأنه يعكس ثقافة غنية بالنكهات المتنوعة ويظهر إبداعي في دمج التقاليد مع التجديد، مما يلفت انتباه الحكام ويميزني عن الآخرين.